Äj mpartekäsi tumä pareja nä ko'täjkajyajtyo'upä äj nämyajajpa't'ijna, de que kä tumä pät tiene wa näjmayu que tiene que ja'ku musu yosä, que por que ja'kutyä ko'täjkaju ntaje como quiera, si no que tiene que jakutyä nä e'su äjtyä yomo', yänhpä tejenä pues nta solo ja'kutyä yomo nä'ijtu, si no que minyajpa une', une' syunyajpa kyu'tku, ka'e'ajyajpa, este tiene que ja'kutyät me'ntzayaju kyu'tku, tiene que ja'kutyät me'tzayaju tzyoy, ja'ku yänhpä wäko ijtyaju, este y entonce jenä yänhpä itpa compromiso, itpa responsabilidad ja'ku äjtyä yomo' pues este tyi'kaju yänhpä tzyäjkayu äjtyä nku'tku, yänhpä ja'kutyä cuidatzäjku y tumä yomo pues tambien tiene que ja'ku musu yänhpä cuidatzäkä tyäk, ja'ku pyejtu tyäk, ja'ku tzyäjku kyu'tku, ja'ku yanhpä musu cuidatzäjkyaj 'yune, por que nta solamente ja'kutyä ijtu por que ja'kutyä ijtu, si no que avece tambien kip kip'patä, aveces este yomo' yänhpä nta conforme yänhpä itpasye tumä pät. Es que wina wina' pues este ja'kutyä na me'tztäju a como quee janu'sytyä na suntäjpa y como que yänhpä ntatä nä manh kip'iti, yyyy y nämpatä äjtyä, a es que nän nän nä't mi sunu y jiko'ni nä manh nä nkotäjkaje, jejtzye nämpa yomo jejtzye nämpa pät, pero ya 'yora'ojmä yanhpä na pa'ttäjpatä, este ne'ne, ne'netä na pa'täjpa, este ti'kajpa yänhpä tejenä de que nta'ntä na näktätyäjpa yänhä jenyantä jenyantä ni'tzäk ni'tzäkpa ja'kutyä kip'ijtu, y kip'itku pues yänhpa nta oye, nta oye por que entonces este ti'kajpa äjtyä äjtyä nko'täjkajku', yänhpa na separatzäktäjpatä y jetij pues este yä katä jana ja ja'itätäk une' pues yä como quiera que sea tanto como yomo como tanto como pät pues mye'tzyajpa yänhpä de nuevo 'yitku, pero katä tambien masantäk kotäjkajpa pues nämpa que nta'ntä muspa na separatzäkä, por que pues este masat masantäk kotäjkajku yänhpä es sagrado pue y entonces este pero katä jejtzyeti yänhä anhki'mku ko'täjkajpa Pues basta con que näma pues ya nos divorciamos y ya hasta jenyankap, pero tambien ntati oyeke' por que cuando ijtu'kap une', une'ista'p kyomprometetzäjkyajpatä, une jata jana jatapä jana mamapä pues nta igual como que ijtusyepä' jyata' ijtusyepä' yä myama, por que yänhpä yänhpä une' tzyäjkapyapä' falta yak jyata yak myama, pues yanhä nta'p lo mismo por que tristeti'p itpa, yänhpä mumu tiyä yänhpä yä kyi' kyi'psokyu' yänhpä y y y y mumu tiyä este ne'ne'ajpa, ne'ne'ajpa por que tzyäjkapya falta, ya sea este yä syunpasye myama', syunpasye jyata'i, näjmapyaptät äjtyät la falta de cariño, ma ma 'yijsi, pues ma tyoye' este ja'ku iyä' cuidatzäjkupä como cuidatzäkpasye jyata'i, cuidatzäkpasye myama' tumä une', entonce jiko' tumä tumä matrimonio tumä ko'täjkajku' tiene que ja'ku yänhpä äm nki'psu mä'tzyäki' y je nta tumpä pareja yänhpä na tzäjkyajtäjpa, nta oye, nta oye na tzaktäjä por que na pa't'täjutä, na me'tztäjutä, y pues cuandotä na me'tztäju Ja nämätä que näntä manh jyomye wästäjkmäk näntä manh na tzaktäji, tumä ame'oj o metz amekäsi näntä manh na tzaktäji o a veces hasta tzame pänta'map ya dealtiro ya tzame pänta'map na tzajkyajtäjpa, pero nta oye jejtzyeta'mpä titya'p, jiko' yänhpä ja'kutyä ko'täjkaju oyetä yänhpä nki'psä mä'tzyäki' y oyetä yänhpä comprometetzäkä mä'tzyäki' ja'kutyä jejtzye jana na tzaktäju.